संख्या उन्चास के नाम शून्य एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस। इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, छब्बीस, सत्ताईस, अठाईस, उनतीस, तीस, इकत्तीस, बत्तीस, चौंतीस, पैंतीस, छत्तीस, सैंतीस। उनतालीस, इकतालीस, बयालीस, तैंतालीस, चौवालीस, पैंतालीस, चालीस, सैंतालीस, अड़तालीस, उनचास, पचास।